<hesitation> Ny karazagna <hesitation> kiraro maro ary <hesitation> samby isany koa fotoagna ampiasagnazy ôhatra oe misy kapa zao, kapa tsotra <hesitation> misy <hesitation> kiranil, misy koa gny tenisy regny de misy koa gny kapa <hesitation> hoditry, de misy koa ny <hesitation> ballerina de regny zegny arakaraka le fotoagna de samby isan'ny ftoagna ampiasagna azy.